Fomba hangalan'ny sakorokatà gny haniny zany na bibikely regny amin'ny alalan'ny lelany igny lava. Sontominy moramora, somary mijokojoko zany de lafa akaiky am'zay, sontominy amin'ny alalan'ny lela satsia ohatrany misy courant mifandray am'vatan'ny biby koa igny lelany igny de tsy afaky miala zany zay biby azony amin'igny.